Një matitë ka një puntë in grafite çë <hesitation> të bunë të shrkuash te karta e nga zgarrar të-të sinjarsh shurbiset mënd edhe të e kançilarsh me një ghumë.